Ifɔyɔ ɔsila edda kɔsʋ ɔsiyɛ ayinyeza ayinyeza lalɛ kiba kɔsʋ kayi ayi ɔkeya awɛ ayineya <hesitation> ɔnʋɛsɛli, ɔlani mʋa azɛ mʋani nʋ ʋdʋnʋ ɔnani azɛnʋani, ɛfʋe mʋa afɔnazinye mʋani, tatɛsɛni lakaba kɔsʋka ɔsi bʋapɛ kɛbayɔ, ʋlʋvi bi kaba fʋayi nʋdʋ la ɛbakɔsʋ ayinyeza ɔbakɔtʋ blayɛ nɛtʋ kibazinye kɔbaɣa nalɔ ɛma mʋa ɔbasʋyɛ ɔbasʋ evidzekɛ bʋa kibanafʋa yi nʋdʋ kibana na tatʋ alʋ na ni aɣa bemli kʋ bafʋayi nʋ dʋ aɣa bakɔsʋ ayinyeza ɔza, ayisɛ ayɛya nʋtɔba zɛ ɔsisɛ bʋapɛ keba fʋayi nʋdʋnaɣa ɛfʋayi nʋ dʋ amɛ ɔbebe ki ʋne, edɔla fʋayi baɣa nalɔ blaa, ɛba kɔsʋ ayinyeza, alɛ mʋ ani, alɛ mʋ ani, alɛ mʋ ani ayinye tʋ ɔkaza alɛ mʋani bʋakɛ ɛbafʋayi nʋdʋ bʋakɛ ibayɔ alɛ ebebiesʋ kɛbeyi kɔbʋɛ. Kɛbayɔ ɔsi, nʋ awʋ ma nɛmɛ la kebebiesʋ, ɛbaɣa ɔla nʋ anɔni ma kebebiesʋ; nadʋkɛ la kʋ ɔsiɛbi ana dʋ kɛla <hesitation> ebevʋ ɔfini ɔfiwani tɛ atsikɛ la ɛbe vʋ, ʋ abakpɔ avitɛni avitɛnili ɛbazɔ ayi adiwani ɔla ayiadiwani ɔna ayi adiwani ɔnedzani ɔvlani kabaza ibaɣa kibanʋ alɛli abakpɔ avita wani bʋapɛ kɛbabla ɔsiɛdʋ ɛbayɔ ɔsiɛ ɛbaɣaƒa avitakpɔ la bʋɛ avita ɔmadʋ ayili ɛbakʋtʋ blayidʋ kɛbana ɣafa amɛ edole biesʋ kɔba liɛtʋ ɛkpavita ɛbevʋ ɛkʋ wani ta azɔɛnʋ kevʋ la ɛbevʋila ɔfiwani kibakpɔ avita wani kavitawani kɔ masɛ kabetsʋe mi ɛbʋa mɛ kibemli kibanʋ ɛfʋɛtɛ ɛɣa.